Izy efa nozakaiko igny kanegny e, e fia, gn'hena, gn'henan'aomby moa zany e, da gne karazane voankazo io avao koa letshi, fa nahita iaho e, da a manga, zay.